ସାଂଗାଵାନାଂଗ କର ଗୁଷ୍ଠୀ ରହେ ବାଈ ନିଯାଦେ ଆପକା ସ୍ଵାଗତ ଜମଯଦେ କୀ କୀ ଆକରଣା। ପରୁଛୀ କୀ କୁଣା ପ୍ଯାରା ପରତୀ ଉତର ଦେବା ସେଧା ତର ଜବାବୀ କରୀ ବାରୀ ବାଈ ଏବଂଗ ବହୁତ କୀଛୀ ଲାବବା ହୈ। ଥାଈ ଏକାଟୀ ରହେଲେ ସାଂଗାଵାନାଂଗ କର ଗୁଷ୍ଠୀ ରହେ ବାଈ ନିଯାଦେ ଆପକା ସ୍ଵାଗତ ଜମଯଦେ କୀ କୁଣା ପରୁଛୀ। କୀ କୁଣା ପରୁଛୀ ଲାବବା ହୈ ଥାଈ ଏକାଟୀ ରହେ ବାଈ ଏବଂଗ ବହୁତ କୀ କୁଣା ପରୁଛୀ ଲାବବା ହୈ ଥାଈ ଏକାଟୀ ରହେଲେ କୀ କୁଣା ପରୁଛୀ ଲାବବା ହୈ ଥାଈ ଏକାଟ।